أني أكتر شهر الحار هو يوليو وأغسطس، وأبرد شهر، هو ينا-هو يناير. أما من ناحية الرطوبة <hesitation> أشهر <hesitation> صيف عادة هي الأكثر رطوبة، وأشهر ال <hesitation> الشتاء هي أكثر شفافه.